Ha nyalande mido majjina doola ujunere gotel mi soda kueji ha lumo wuro amin. ha lewru bo, mido majjina ujune chappan e tati.